Ny <hesitation> fomba fandraisan'ny tantely anjara ankoatran'ny famokarany m <hesitation> mamy a dia: a <hesitation> manampy an'ny <hesitation> flera ihany koa izy a a <hesitation> sy ny zava-maniry marobe izany fa tsy ny flera raiky mba hamokatra.